<hesitation> أجمل الإجازة، هي الإجازة اللي في الصيف لما تجدر تروح لأماكن جديدة وتستمع، تستمتع بالأجواء اللي حواليك ، والأنشطة الخارجية تستمتع فيها لأنك تحس بالراحة وتجدر تنسى همومك، ما يكونش عندك أي شي، ضاغطك مثل دراسة ولا شي.